Waaba ogiire omu mwanya gw'okuriiramu, okashanga harimu omuziki, kandi orenda ngu ogambe <hesitation> n'abantu, orenda nk'okuteera nk'esimu, nooshaba abakukoramu, bakyendeeze omuziki.